<hesitation> egento egetang'ani, omosacha gose omomura ekere akonyioma, atagete korigia omoiseke akonyioma <hesitation> ring'ana ritang'ani okora rigereria ritang'ani goika orarigereria etabia, aende omanye omoiseke oyo okonyioma <hesitation> ngasi ki agokora, naende nare omonto ore hardworking, ase egasi agokora. Numberrrrr enamba eyemo, ya eritang'ani ogotaka komanya korwa ase omoiseke, gose omonto oyo na omuyare, igo okogenda eground kiaye, okomorigereri ere bweka omonene gose obeire mature, omoiseke oyo, okomorigereria ase egasi yaye agokora ekero agokora egasi, yoka enyene nabo egokooroki ng'a omonto oyo nabo omonto oyo agoetenenera gose nabo mokonyara komenya amo nere, yaani chicharacter chiaye chitabia chiaye, niga chigokooroki chioka nigo chigokoreta ang'e mpaka kwarora ng'a omoiseke oyo, oyo nabo are omonto orakore ki, oranyiomwe, orabwenere korokwa omokungu ekiagera, ekero agokora ebinto biaye bioka nogenda noo mwabo, oikaranse ogoikaransa gwoka iga, omorigereri ekero akobanga enyomba yabo, gose ekero akoabusa gose ekero agokwana amang'ana aye niga akoyachoka naende niga akobangaa emero emeroberi yaye ya kera rituko buna akoyekora. <hesitation> buna omomura ekero okoenda korigia omoiseke, number one tora koirana ase nyasaye, tora torabori nyasaye ekiagera is the giver ekiagera ogoteba ere. Ere niga oyo okomosaba niga akomoa, naende ekero okogenda ase are okomosaba agoteba ng'a abakungu abaya niga bakorwa ase nyasaye. Bono, abaiseke <hesitation> abamura abaanyasaye niga ogoteba ng'a ekero toraende asa are, nabo akonyara gotoa abamura. <hesitation> Abamura aba abaiseke aba <hesitation> niga bakorwa ase nyasaye, nyasaye niga agoteba ekereee toragani bionsi korwa ase are obong'aini niga agotoa, naende niga agotoorokereria. Otebire ere ng'a abaiseke abaya, egente ekiya, niga gekorwa ase are, egente ekiya na omokungu, igo omoiseke, ekere okorigia eprocess ya okogenda gochia ase are, omoiseke okomorigereria enchera akoebwoyia, egento kende gia kabere, omoiseke enchera agokora amang'ana enchera aebangete, omoiseke enchera agotara, nonye na enchera agoooo wedress, niga egokoreta ang'e okoeboyi kwaye niga gogokoreta ang'e komomanya ing'a oyo ning'o <hesitation> nonye ekero okomo okomo okomokwanera, nigo okoigwa amang'ana aye amatang'ani enchera akoyakwana. Omoiseke oyo kwamanya koigwa enchera akoresp ago ago akogokwanera gose enchera akobeka amang'ana aye, nabo okorora ng'a omonto oyo nara able. Koba omonto oranyare koekena, ande ake omoiseke oyo nabo okonyora akochaka korwa chiadvice ebirengereri gete, gocha ase koreki, ase tore. Kwanyora agobatebi ntagete tokore iga tokore iga, tokore gento gete tokore gento gete, kwanyora ng'a amaene aro, omoiseke oyo nabo abwate ebirengereri ebiya naende nabo abwateeeee e- e ebirengereria birakonye, ase obogima obo, na obogima bogocha. Nanya na ekero ago akara ago akara agochanga nka, a- ko ekero agocha nka, nomotebi ng'a enyomba eywo niga akonyara konyemanage. Nonye na ekera achire gose ngogokwania, nabo okorora enchera ago prepare nonye na enyomba yago, iga akonye enyomba eria, niga agotumeka okobuga na omonto omenyire ororo. Omoiseke oyo, niga abwate ebinto tori tari monto okwayerera mang'ana na omonto ogochoka amang'ana aye, naende nigo omo omoiseke oyo, agokobanga buna obwenerete koba, kwanyora ng'a amaene okorusirie ase kwarenge mpaka kwabeire. Aye omomura nabo okorora ebinte omoiseke oyo buna are omoiseke oyo maana naende niga are omoiseke ogokwana buya, niga are omoiseke omwororo bwekanyete, ande nigo okomokwanera niga akorespond. Ekero okomoakera nonye esimi, niga agokwana iga ago iga akoira chingaki chingiya chintambe kobwatee ko ko ko kogotegerera, naende oira ching'aki chiobotaka. Komenya amo naye yaani koigwa ng'a nki ogoteba naende nki oganetie naende ng'aki oganetie. Igo niga akoira chinsa chinyinge iga atagete mokwane amang'ana aino anyare kobwatana na ayaye erinde nonere ekero araire, nabo okonyora okorotire gose niga akonyora orotire bono okonyora agogotebi ng'a amaene nabo ngomiseti ntagete toumerane tokore ki, tokwane kwanyora ng'a omoiseke oyo nabokonyora akobangerete buya abwate na omogoko iga abwate omogoko oye agotaka motare amo nere mobere amo nere igo bono otwarire ebirengereri ebiya amo nere naende mwabwatanire amo nere. Oywo nere omoiseke omuya naende omoiseke oyo nabo atagete abe omokungu omambia ogocha gokonya egesaku na egesaku eke na gokokorora enka yaye, tataeti enka yaye eraine maega. Omoiseke oyo niga akosoa egento buna ebiombe embiobe ebi, nabo okonyora bwesoiri ase ebiasara onye na biasara are gokora osoire embiobe ororo, nabo okonyora ebiasara biaye abimaintaineti nabo okonyora ogosukire kwamo agogotebi ng'a nsuki iga ntotereri gento kende iga iga erinde bekere egento eke enyare koba, kwanyora gwaochoreiri ebinto ebi. Omoiseke omuya nabo okonyora ekere achire ase efamiri, osibiri chianga chia abaibori, osibiri chianga chiago, okorire binto gete abwo, orugire osoire riko orugire, orugeire abaibori, yaani enyomba bwabusire, enyomba obangire nonya na abaibori nabo bagoteba ng'a amaene omoiseke oyo. nomoiseke omuya nonye na ekero aikire omo tari agoikaransa abangwe, nere okoimoka abange abanto baria, anyora ororo, iga akoimoka active, yaye yaani obwango bwaye bwamomeki oimoka bwango ochakire kobanga enyomba, ochakire kobanga abanyene endagera na erituko riaye ritang'ani lakini enchera ari actiri gatigati imabu, nabo ogoteba ng'a omoiseke oyo, nabo atagete amenye ase efamiri naende omoiseke omuya, naende omoiseke obwate obomo otagete gokwana na abaibori ase rigoso rire, nabo akoeno okoboria, aende obori abaibori obatebi ng'a enataka iga, naki oroche oborie egento eke, oywo nere omiseke omuya, ogosee ebirengereri naende okonyora korengeria are, mokonyara gosuka na kobwaterana ase obuya naende omoiseke oyo abe omoiseke omwoboete nyasaye, omoiseke omwanchete nyasaye, omoiseke oanchete ring'ana ria nyasaye, oywo nere omonto moranyare komenya amo nere, onye koro omokristo goika origie omonto ore omokristo mokonyara komenya amo nere gose bwanchete nyasaye ring'ana ria nyasaye oywo nere moranyare komenya amo nere. Buna inche bono tokonyara koreta omonto korwa ase egesaku kende ekeng'ao gochia ase ekende, goika omanye ng'a gesaku ki eke naende omonto oyo nyomba ki arwete erio nari mokonyara komenya, ande kewango ki are erinde nari mwanyara goikerana kebirengererio na kebum na na na na na nonya na ee kende gionsi ekio mogokora, mokonyara gotebererani, mwanyara goikerana ase chinkwana.